Ny loko mavo indray a, rehefa hoe maheno hoe loko mavo aho a, dia akondro no ao an-tsaiko voalohany satria ny akondro no hitako hoe mavo akaiky anahy foana eo, isan'andro isan'andro aho mahita akondro. Dia ny loko mavo ihany koa midika fanazavana amiko satria ny masoandro matetika lokoina mavo rehefa manao sary a, dia loko mazava be ihany koa ny mavo